Ane ko akapatinde, ako tukuk chakole ko pandek, piasik, kipsongik, marakwek ak pinsik, kelchin nanyorchini ko rapishek, amitwogik ak mung'aree, kotoreton rapishek aripe lakok akatesen mong'aree kotestai, amitwogik kotaretwon laak eng' tukuk che mokoi kwaam, mong'aree kotareton ayai mung'aree, aalchikei kiak, kechiir, akakeer ale kake kanyoor kiakiik chu amitwok cheame.